Eyuva randje ndirira ewa momayuva wandje ayehe eyuva ndimbakuturisa orutu potwingi mbikerikuturisa orutu oroviungura okutja mbipenduka rukuru mohamboumwe nao mberikwamba tjo nbc tjo kurikuturisa orutu okutja motwingi oroviungura tjimatukatupuka poo tjimatukakuturisa otutu tuyenda rukuru mohamboumwe tuyenda kondjira ndji yo daan viljoen okunatja omukwetu ngwazupo pomurungu wandje uri motjimbumba tjo wina nu tukara munda umwe okutja eyuva ndimatukerikuturisa otutu eye uya rukuru eya poyandje ekundjitoora atwii kondjira ndjo yo daan viljoen handje ovakwetu mbo mbazuko tokaasi twarwe veri mborukuru okutja eyuva ndo tukerikuturisa otutu atutupuka okuyenda ko kondjira ndjo yo daan viljoen mara katukavasa komuvero atjizu kutjandino mamutupuka ozokilo ndano poo ndinondi omurongo poo ingapi hamba amukotoka tjimwazumbo opuwo amuhanika omundu auhe aarukakoye posia eyuva ndo tjiwazu nokurikutura orutu okumuna uriri tjiri ndino orutu rwandje marurimunu poo merimunu otjomundu wapeke uriri okutja eyuva ndo mbipenduka rukuru ngunda omukwetu ehiye kundjitoora etwamo zombanda zandje ndumbirukuturisa naro tutu etwamo oukaku wandje wokukatupuka otjikara opuwo ookuyenda ekakuturisa orutu tjimbakazango ekotoka eekutara kutja ponganda peno vikwae mbimaviso kungurwa. Ouhara oungura handje uri mombepo yarwe yapeke motjaterwa orutu rwasuvana orutu rwakutuka okutjaeuva ndo tjimokarara ngurova ukawa uriri tjina etanga handje orutu rwaurwa komo mouyembwi okutja posia otjovandu porumwe ukaa noviungura tjinene poo navika ndji movatere okungura apeya kutja pakara oo omyeze nandarire vitatu koyarora okukakuturisa orutu okutja eyuva ndo ndiwakakuturisa orutu noho tjitenga utjiihamwa ozombwini otjo mundu ngwakaa rure koya kuturisa orutu posia inditjiwazumbo uriri umuna kutja aahaa orutu rwandje nai maruu momunu kutja rwarire orutu romundu orutu romundu rusokukara nai iyaa imwe yoiyemwe yomauva yandje ngumbikaa nomauva omawa tjinene.